نفسي أروح ال <hesitation> يونان ، المكان ده أنا مرحتهوش قبل كده ، بس نفسي أروحه علشان بحب عموما ال <hesitation> ثقافة الإغريقية اليونانية وبحب ال- المتاحف والتماثيل فهناك في حضارة جميلة جدا و و كمان الشعب اليوناني والشعب الإيطالي يعني <hesitation> والناس اللي في المكان دول <hesitation> بحب طبيعتهم ، بحس طبيعتهم قريبة لينا شوية في طريقة التعامل والحرارة وهكذا